Borok rokni muchungmarok kwbángma jorao tongthokma tongmachama tei jorao sungjak khlaio. Kwbangma borok salbrumni samungni bagwi jeans tei T shirt hai swkangni rírok kanna hamjago. Tei baksa borok khe soot eba rírok hai khe khakchangma rírok kanna hamjago. Kwchangma rírok je tola tei line hai khe bórokni khármungni bagwi belai kheno hamjakgo. Phiya polyester hai khe swnamjak rírok kwbángma jora tongwi mano. Mol ni hamjakma rokbo kaisa samung khlaio. Kwchangma jorao kwchangma rírok tei kwchangma jorao kwchangma rírok sanskriti tei dophani wngwi tongmani abo hai kheno borokni sakni mungwi roknw loi tei manwirokni bisingtwi wngwi tongmani. Paithago ríni hamjakmarok borokni sakni muchungtwi se tei borok khoroksani bisingo belai kheno juda juda.